Pos cola calol que hazi pallí pos quasi que no apeteci de comel. A, güenu, los datis. i la carni de chivu, de borregu, i de cabra, i d'oveja. I la lechi de tolos animalis essus, pos d'essu s'alimentan. Con essu del desiertu i de sel mossulmanis pos tapocu no les quean muchas ocionis, enque conas perras que tienin, se puein trayel tomatis i melonis dendi Estremaúra sin pobrema dengunu.